Pues este este äjtyät ntzäkpatät pimpu säkji'knhtumä, waye estevma'tzupä jejtzyeta' bolita y ntzäkpatät pimpu, nkojtapyatät unumu'k, nyayipä este pasote, bueno tejenä ntzäkpatät atol, a este pinol, se'tpatät estee maiz y jete nkä'tpatät ya ntzäkpa'ntete po'te, bueno tejenä ntzäkpatät atuli sospatät m maiz y este yampa como en como media hora, tejenä nkä'tpatät molinu'ojmä, ntejenä ntzäkpatät atuli, ju'tpatät y tokpa y nantät ntunpä' nantätät este na nantätät ntunpä' ya jenä este nantät ntekpuktu vasu'ojmä, y y este y tzäkpatät pituane, sospatät äksi, sospatät äksi y nkä'tpatät y je syäk este remojatzäkpatät, entonce ntzäkpa'ntetät tamalito, y frijol este molido ntzäkpatät este pu'syiane. Ntzäkpatät pu'syiane, nkä'tpatät frijol y ma'tzpatät je, a wina kä't patät je äksi, kä't patät je äksi, tejenä nkätpatät säk, tejenä me'tzpatät ay, me'tzpatät ay, tejenä ntzäkpa'ntetät tamalitu de pu'syi'ane, y jete sospatät nkojtapyatät este käpi juktojmä ya jenä sospa'ntetät como muy tardado una como una hora, tejenä tunpä'pä'ntät y ya jenä este este nkä'spa'ntetät, entonce ya jenä ya jenä tambien, este tambien ijtu otro tamalitu de elote tambien, tambien este jete jejtzye nkä'tpatät y sospatä ntiyajpa' nkojtapya jete nkojtapya't nä' azucar, azucar o sea este mucha gente kyojtayajpa queso y jete jejtzye kyä'syajpa pero än lo que ntzäkpapät tamalito de elote aj nkojtapya't usyäk azucar Y sospa'ntetät y ntzäkpatät atol agrio tambien, cuando es este tiempo de elote, nkä'tpatät maiz este elote, maiz este elote, tejenä ntzäkpatät este anpyini, ntzäkpatät este atol agrio, atol agrio nnn- nkä'tpatä nämisye y jomyesye ntzäkpatä je atol y ya jenä nkojtapyat ya este tojku'kap nkojtapya'ntetä azucar wa'ktyä nto'nhu, jenyannhkätyi.